دروك لي زانفو باش نعرفهم, عندي ابار تيليفيزيون, و لا خطرات هاكا في لي ريزو صوصيو, مي سي فريمون رار بارسكو دروك لي ريزو صوصيو راهم يفيلتريو لي زانفورماسيون, دونك اوموان تتفرج شوية في التلفيزيون باش تعرف